Yo'o enero, yo'o febrero, yo'o marzo, yo'o abril, yo'o mayo, yo'o junio, yo'o julio, yo'o agosto, yo'o septiembre, yo'o ocutbre, yo'o noviembre, yo'o diciembre, yo'o enero didantinó.